Yauwa sul laraba, sul lamisu, sul <hesitation> jima, sal subcu sul ladu sul litilin sul talaku sul litin sal talaku sai sul larbe ah na yawa kaman laraba amisu sima gubdu ladi litilin talaku un asran jisu jisuwanji ndasi lenda alhamdulillahi a sul jimendi num tam tam yinguran nindi numan shigan karmani inndo inmation lamarsu yagi umla dandi um kimani akal larda lardiyakum kimani yadaimo shdi ya sun kunani yaya sul jimawaleke lumta da lardymta hazuraka tamtahe ngurogu mosi ya'e nasi hurbuna atudahe duku ma mernora gamnase ndukama huduna na uturanya dasi um sun kamani kanana ado shadiyasun kumani ya bamo lardu agungi ul san shadiya kumeni yajaino shadiyasun.